اني بالنسبة الي انه قليل اخابر طبعا اكثر شي يعني شغلاتي بالرسايل اكضيها لان ما احب هواية السوالف ما احب هواية احجي ومن واحد يكتب رسالة هيجي توصل فكرته واضحة مو مثل من يخابر انه كلسع يقاطعوه بالعكس بالرسالة تكون يعني الفكرة واضحة انت شتريد واضح